Chai haighire kole kwa kola chai ya mariva kana ya rangi kwakora tofauti chai ya mariva kwavikia kwaondoa maviva ghafa kwavika nikonya kwavika kari kwanka majani kana kwanka fiungo fingi kole mchaichai, kana mdalathini kana fiungo fya fyachai thailiki kwavikia majani gha malimao kana mnyuka kwa kokora yachemka ho kwankena thukari <noise> kole kuukie na tangawithi yafo kwachuja kindokicha kwavika kwa vika hena chupa ya chai, kele kole kwakora. Chai ya rangi kwakora kwa vika viungo fya fya chai fyoshe hata kole uka haghire kole haghire vengi vachivika ndunda ta parachichi vengi vachivika mnyuka chai ichembiwe kuyo ni njicha mnu ni dawa handu hengi kwakolea kole kwavaviwa kole ni maphira yathaidia hena ugongwa wafo.